khidme al ana gayim beha hibas khidme hil attarjumun ba tarjum hil lugga le higga nasalan minan nasara lel luggal arabiya walla minal luggal arabiya lel hausa walla lel luggal hil kanuri wa ba ka ba khadam khadam shik lakin hidi bas al khidimel ana kan gaid basayiya muhfamina wa farhan baiya wakul yim bador ba shif nafsi.